توجور نبريفيري نكون ميزيسيان كبير, بارسكو حاجة لي توصل للمكسيموم دو جون, يسمعوها يحسوها توصلهم سما ماشي كيما الديسان غادي دير ديسان واحد, أي ديسان ترسمه غادي دير واحد ما يتنسخش, بصح لخرين يقدو ينتسخو توصل بزاف ناس